Boka aminay zalah ankanjo mafana palitô zany, karazagna palitô maro hein: misy zany io kôfa palitô zany kôfa andro mafampana magnintsignintsy regny mampiasa palitô minifinify anao, misy ndraiky izy io tegna palitô le matevina aby regny na manteau regny regny zany tegna ampiasany kofa midimiditra andro ririgniny andro tena magnintsy de misy zany izy io misy palitô findesina mandry, kôfa anao mandry regny zany de palotô somary manifinify regny atanao mandry managnanjany aminay.